<hesitation> Anatign'ny andro raiky ndraiky zaho mety mahazaka eny amin'ny <hesitation> in-dimy mby folo eo mizaha telefônigna io, <noise> ôhatra zany misy fotôagna anao ka ôhatra misy <hesitation> SMS regny mizaha, misy appel mizaha, de midôla facebook eh na raha karakaranjany.